Pudeisu serni preferirìu pìé ël mezzo pubblico, ma mi ën stu mument si stagu ënt ün pais luntan da la città e alura i mezzi pubblici a i ën sun pochi e për andé a travaié duvrìu auseme a tre bot e viagé tre ure, cuindi se riuseisu a risparmié la machin-a sarìu pi cuntent anche dal punto di vista economich